Ta jonnga ñaminta njiyam, jogoɗa ɗum e hakkiilo, jogoɗa ɗum e dabare, demboo, daara, tempereejo, daaramaaki tempereejo ɗum aadantoɗa ɗum, kadi ndefa ɗum wakkati kaandu ɗum, ndefa ɗum non no haandi, to ɗum wonnoo.